मैं बहुत प्रकार का फूलों कु नौ बतें सकदू। कुछ प्रमुख फूलों का नौ ये प्रकार सी छ: गुलाब चंपा लिली सूरजमुखी जैस्मिन गेंदे का फूल बोगनविलिया कमल डेजी गेंदा ट्यूलिप ऑर्किड गुलदाउदी बबूल लवेंडर